Menga muxim masala bo'yicha maslahatingiz kerak. Shu sababdan sizning oldingizga keldim. O'tgan kuni ham shu masala bo'yicha so'ramoqchi edim. Lekin sizni topaolmadim. Hozir vaqtingiz bormi? Iltimos menga aytsangiz. Sizga vaziyatimni tushuntirmoqchiman va buni birga hal qilsaksak. Menga maslaxatingiz kerak bo'lyabdi.